Mënyra ma e mirë me e zvoglu sheqerin osht me e zavendsu me mjaltë, mandej me i shmangë kto ushqimet e përpunume edhe t'gatshme se ato kan ni sasi t'naltë t'sheqerit. Me perdorë pemë t'freskta edhe me i reduktu pijet me gaz edhe kto langjet qi janë në shishe.